طبعا لو انا مضطرة اني اعيش بدون كهرباء لمدة عام اعيش عادي جدا بالحياة البدائية بس اكيد بحاول اكون جريبة من اهلي عشان ما اشتاج لهم لانه صعب اني اعيش بدون تواصل مع الاهل خلاص وتمشي حياتي بدون الكهربا عادي جدا بستغنى عن الثلاجة الغسالة حعيش الحياة البدائية عاديا عادي جدا الا في حالة انه ممكن اني استخدم مصادر بديلة زي الطاجة الشمسية بستخدمها اكيد هي او الخيار.